Sapunit koo sapunit ko ae tukun chechaang ochei, tareti piich, kimwetishen, aya keuneen ngoroik, arook keuneen akot tukuuk, arok keunekei se ke tililitu, orok kepaisheen eng' ortinweek chechaang, kaap akot ke unee koot ya mamito omo, ke teitei. ko rook ke unee koot, so ko tililiit koot, anan ki unee akot kioisheek ap koot, icheeng kirakeet, ingeet nini iteitee korook ii usee kiooisheek chepo koot, so ko tililitu.